ti klab par gi'an kia dzekna inida lad lad, gu'n nki'n tiene ke ndip gana kon fwers tiene ke kitsma ti martiy lëd klab knu.